Boina tuna mulai, ba iau ga nat na bul, ma di ga vungi iau tara vartovo, ki ta vana pakana bung ni ba pi na, ina vaungo, ina vongo ra ura tavugu bea, iau mait pi ba ina ki vakai ati nagunan. Pata vana paka bung iau nuk vake ba pi iau ga, iau ga tago na ra mamainga kai ra vartovo iga, iga manga an ta kaugu nilaun upi na vartovo. Iau iau a vala bung bung parika ina, ina vana tarugu magit ina vana ura, ina vana tara vartovo. A dovatina a <hesitation> vartovo iga ki vailik. Ki vailik. A vinavana, iga marave ra ngungu hour pi aveta vanavana tan ura ra vartovo. But, kir iau ga, kir iau ga <hesitation> tavana pakana bung pi na vaongo ba iau mait pina ki vakai ara nagu, ara naguan ma, <hesitation> pina na libur vakuku ka. Boina.